أكتر حاجة رومانسية شوفتها إن واحد صاحبي اتجوز اللي هو بيحبها رغم إن الم- الموضوع كان صعب معاه، وكان بيضطر يشتغل مثلاً <hesitation> يعني <hesitation> شيفتات كتير ورا بعض لدرجة إن هو مكنش بيرجع الشقة اللي إحنا كنا ساكنين فيها، <hesitation> ف يعني فرحت أوي إن هو <hesitation> حقق اللي هو عايزه.